उंगलियों नाखून कटणे तै हमन सबसे पैली हमन अपड नाखूनो थै नरम कन। जनकी हम पाणी मा भिजो दीण ऊंथैई और नहाणो बाद अपड नाखून कटण। अर हमन नाखूनो थै सीधा कटण नाखूनो थै ज्यादा छुट नी कटण और उंगलियों किनारों तै अच्छा से साफ कैरी दिंण।